Baliq turlari ham tabiiy resurslarning xilma-xilligini aks ettiradi. Ichki suv havzalari va dengizlarda yashaydigan baliqlarning turlar ko‘pincha turli muhitga moslashgan bo‘ladi. Mening mamlakatimda taxminan bir yuz ellikga yaqin baliq turi yashaydi.